Pomidor sousini ochilgandan keyin muzlatgichda besh-yetti kun ichida iste'mol qilish kerak. Yopiq holda saqlansa, uning muddati bir-ikki yilgacha bo'lishi mumkin. Saqlash shartlariga e'tibor berish muhim, ochiq bankani qopqog'ini yaxshilab yopish lozim.